No ka mea wehe kini, hoʻohana ʻia mua ma ʻo ka puka ʻana i ke poʻi o ke kini a laila hoʻowili ʻia kekahi ʻaoʻao o kēia mea a hana ʻoia i mawae mai kēnā puka mua ʻana i hoʻopuka ai, a leila ʻoki ʻoia a puni o ke poʻi o ke kini a wehe